e koho ana wau e kalaiwa i kaʻa maʻamau he hana maʻamau kēlā noʻu kēlā lā kēia lā he ʻiʻini kaʻu e aʻo pehea e kalaiwa i kaʻa hana lima a ua hiki iaʻu iā mākou koʻu ʻohana e noho nei ma ka ʻāina pulapula akā kēia mau lā he kaʻa maʻamau wale nō ko mākou i kēia mau lā.